Walaa no walaa, baŋŋe mi arta ɓe, baŋŋe ɓe artira am, ammaa mi ɓuri artireeki, to emi mari sabgaaji e ɓillaaji ɗuddi kam, mi yahilawta. To bo <noise> mi mara billaaji feere kam, emi yahilawa, goɗɗo artataa am.